ŋa wɛli-kɛ́-ma ta toloŋ nyii kpɔ́ wɛ́li káa kpɔ́ lîi su nya ɓa ɣîla. Nya ɓe wɛli káa mai nya ɓe tɔɔ. ŋa ɣîla sìɣe zu kpɛ́ni fêi ɣîla káa a nuu m̀arâ. Gaa kpɔ́ a nuu malaŋ gɛ̀ mai kpɛ́ gɛ̀ wɔ́ pɛrɛ, gɛ́ wɔ́ kpalaŋ kélee mai kpɛ̀. Li lɔɔi kpîŋ ya kɛ́ gɛi ka ɣîla ka pâi lii. Ya ɣîla tɔ́ɔ ítɔ̀ɔ kpɔ́ yɛɛ berei ya nía-pɛlɛɛ tɔɔ la da kɛ́ kpɔnɔ yɛ̂ íí- íyee lòŋ. Kpɛ́ni fêi dí láa a pâi kɛi mai ya pâi nàa síɣei e siɣe nuu <hesitation> nóloŋ da mai ya pâi láa síɣei. Nyaŋ láa tí ɓé í gɔ́lɔŋ. ɓa kɛ́ lii kwaa kélee mai ya láa tóli a pâi pîlanii ípolu. Nɛ̃ɛ mai kpîŋ ífe láa tóli ní ɓa kpa nɔ́ pere da siɣe ɣîla a pai pîlanii ípolu ká ya káa kɛ li. Ká kɛ li kwaa ŋa mai. ɓa kɛ́ lii sua kpɛ̀ kpîŋ lɔɔi ɣîla a pâi kɛi naa. Time támaa kú kpɛlɛɛ kuu su kwa tániŋ pu ɣîla ŋai kɔŋ mai. Nya ɓé da zua tóli mai. Time tamaa kwa kɔ ǹɔɔi sua ŋai kpɛ́ ɣîla ŋai da kɛ kú tua díkɛ li. Díkɛ la tiŋ tɛ́ da kɛ́ daŋaŋ dí tɛ́ díkɛ sua ŋai Kɛ̀ a gɛ́ɛ difa pɔri lii kwaa kóyaa mai nyaŋ kwa pɛlɛ zua-ŋai dia kú dí zóŋ <hesitation> and zɛŋ ŋɔnɔ a gɛ́ ɣîla a wɛli káa mai nya ɓa yɛɛ berei kúkaa la ku kpɛlɛɛ kuu su. Time támaa nuu nyɔ́mɔɔ-ŋai díkaa mai da kɔ wɛ́li dísale pilii nuu da mai nyaŋ da zale pili tí a kɛ́ íɣîla káa naa a pâi í mai gɔ̃ɔŋ. Time támaa ɓɛi da pâi lii dí zale tí lɔ́ naa, a kɛ lɔ́ii mu ɓé ɣîla tí a pai lii kpɔ́ kɛ́ naa gula kɛ́ naa gula kɛ́ naa gula é lɛɛ la zu é gúla. Time támaa a kɛ́ dí bu mii sɛŋ zui ɣîla tí a pâi pere kɔri a gɛ́ɛ e mii sɛŋ tí pú a gɛ́ɛ ífe mii a pâi kɛi tɛ́ ya yɛkɛ kɛ́ taa kpa tàa kpa a gɛ́ɛ kpɔnɔ ífe mii sɛŋ tí mii a gɛ́ɛ mii sɛŋ tí é pù a gɛ́ɛ ífe a saa laa. Nya ɓé gɛ́ ɣîla wɛli káa mai. Ɣîla káa a nuu nào kpɛ́ni fêi nya kpa nɔ́ íkɔɔ siɣe ɣîla a kɔɔ sìɣe nyaŋ wóliɛɛ a kwaa kóyaaaaaaaaaaaaaaaa ma tìŋ mɛni. Time támaa ká pai kɛi nɔ́ see-ní ka gáa a gɛ́ɛ ɣîla é wòli tɔɔ ŋí kɔlɔŋ a gɛ́ɛ a tiŋ da mɛni kwaa da mai. A kɛ́ ŋúmaa nuu kpîŋ ɓé a pai a gɛ́ɛ é ká pɛrɛ naa da wólo ɣîla tí a pâi gɔ́lɔŋ ní a maa féla. Nya ɓé pâi kɛi a- a zɛ̀ŋ maa ŋúŋ é gɔ́lɔŋ a gɛ́ɛ nuu da a pai ká sama. A nuu nyɔ́ŋ a pa ká sama ɣîla tí a pâi lɛ́ ya a gɛ́ɛ pere a pa kɛ̀i tínaŋ ní la maa nuu tí. And time támaa ya lí sia ma ya pa polu ɣîla tí a pâi kɛ́i ímaa kɔ̂i nɛ̃ɛ kulɛɛɛ gɛ́ í nɛ̃ naa ɓɔ́ gɛ́ tɛ́ a yɛ̂ gɛ́ yeŋ gɛ- gɛ- gɛ́ ǹá- kɛ ímaa kɔmɔɔ. Nya ɓa gɛ ɣîla wɛli káa mai kpɛ́ni fêi gáa kpɔ́ a nuu nào time támaa ya kɛ́ kpîŋ lí sɛŋ su ílîi kɛ́ sóli í séɛɛ nuu da fo naa ká ya ka lóno ɣîla tí a pai pâi kpɔ́ kɛ́ tɛ́ a yɛ̂ gɛ́ ŋ̀óŋ túmo gɛ́ pɛ́lɛ íkɔɔ mu. Gɛ gɛ́ íkɛ lia kpîŋ íkili-ŋai sia damaa mai nya ɓa gɛ ɣîla wɛli káa mai time tamaa.